Gaskiya iri sara ki ui ngadi msidakurni a rayuwa nara kiya bara ka ui iri alinya nga tunani mimi ki ta mwa ki ui sagan ko kuma mi ki ta mwa ki sthibda iri masayira ki ya kwa nanaga are gan, ki hau a tutawai, gaskiya sa hang. A rayuwa tun ki ta wastha ya buk, yanga sha’awar iri ki mwa telo, iri ki jadi chimba dana. ki ithaba dinara. Kiya bara, iri mi wula tajjamda kwa biya ka chimbudinara ta mwa shawari ɗa yanda duk sara biya mi wula a chama kwa iri yandara ka ya mw aka ya kitchin, ki mwa yake ki ui ki kilchin. Gaskiya sai godiya. Ta ɗai- ta ɗai inja ɗai nanaga allahamdullahi mi wula danala chimbudi nara shawa ari ita iya chimbudi ki aga, ki haji a loktura kiya bara ita chimbadi iri losun sata ma sada yatta damicin karɗa sai itara ji tela ko sala. Tun ta wastha kin kiya bara sagan ki chiri tela kur gan. Kuma tun ki ta wastha, saa ki han a dafawai iri madira wi ta kaira mi mwa nga kwar montira kita kara i hau a datawai kana uta, mwa, kara montirnir lakur ɓangar namlefa nir amdakur, kuma alhamdillahi nanaga inja ɗai ya’a takir inja ɗai ita kir, inja ɗai ita kir nanaga. Makana nan dandikur ada kana sai i tara a shogo, azibi, komis ko kuma azibiti ki ra nu nja- nja sara a daminicin ɗa. ko sala, ita iya sada kai tsaye kira baraba. Kuzugu ra ta kamata taka ya. Ko ripila yaye ki sakamba. Ada nara ki jadi kamaɗa nara kaya manti takadnau kwa jada. Kuma gaskiya, ya alfahari taka sagan ya nga msadakur sagan gaskiya. Don, <hesitation> tung toktura kita imi sagan a ɗafawai kiya bara ki mwa. jada in gadi msidakur sosai. Kuma tun kida wastha sara kiya buri a ɗafawai ki ui, ki mirdi monti a tayirnra ta kamata, inja alhamdullahi nanagan, sai godiya. Kuma ɗainyan ita kar kuma ya bara ki ui kik, ui ki kuɗai monti ki ui kasuku ki mirda sala, nara kita mirda ta chawai, nara kada ui kabora kita mbanachin kairɗa a rayuwa, ko da rayuwa ta sa agochinji, ada kana sai ga bara sala donarau taka amda ko sala wa. Ita iya ra mindi sa ta chawai nara kata marda ki ui sasam to kirɗa. Alhamdullahi, i jadi jugda san, ki chimbudi waa koda yatta ui kabora dina koda yatta ui kabora kiya bara wa ita ui nara… Kita ui sarsam a kinɗa, ki ui ki mbanachin amda damwa ma, mak mchi ka naka yankwa. Sai godiya. Dai nyankwa nanaga sara kaya kwan alhamdillahi sai godiya <hesitation> amma iri a rayuwara wanaga kana kin jai ki dogara ta amdara nda are ga tna ta daamma ita hau a ɗetawai kana sai wane waka a’a ada i, sai wane waka ada mwa wa ko kuma sai tera ji wane waka harmwe sagan ya ui marda wa. Don ta dam kita wasthakur ɗar ma, ki wul san ki kurku shi jiribi yaye, yandara kin da mirdi, yi yake kamda nu kana yake ya mirdi nana wa, kana kira njai iri. Ada kana ada kana yada bwa ji mdan ka chiriri san, san ita jadiwa chiriki mirdi paida takan wa. Amma iri kullum sai ja nda gan kawai nandan maka mudu ki tara jin loktu pal kana ya bara ki ui ki ganechin me ka sanda, ka ga mwa ndan akwa ita galalak ita jadiwa ko kuma ya bara kamaa mwa ri ndan hankakwai ta ga ki ui. Ki jadi mi mi ka san a kwa fastayimra kafin ki insoɗai mimi sha’awar kulthir iri nir bangare lafiya nin kuzugu a mda, iri amɗa dandi are salagan ya a njai i ɗa naga taka amda a ngure iri uwaja, <noise> adarki are gaja mwa kithir shaga nar kuzugu sala dayi ya a njai taka jay a a mwa kasuku ɗai imi- imi, ya a mwa kasuku alhamdillahi iri jamchiɗa abwa sakamba sala abwa sakamba saga, ja mchiɗa ago, kawai <hesitation> daiji njai kala kuɗai monti are sala, dayi alhamdillahi nanjga ɗai amda lukwa menti nir fannir lafiya nanaga ɗainyi kaleba. amta kar ɗai nya, alhandillahi nanaga ita iya mirdi ripala a amda, ita iya mirdi kuzu a amda nir, amdan ja dondi jada iya sa jauɗa inja saga a kalni, ita iya mirdalan nan kuzugu ata mbanachinni mahamdullahi ada karamin karuwa wa.